Li produtti biològici di sòlitu cùstanu chiossai, e la virdura biològica di sicuru dura chiù picca picchì havi chiù picca cunsirvanti. Tuttavìa, sunnu chiù nutritivi e chiù sani pi lu corpu, quinni vali la pena pagari lu prezzu chiù àutu. Avemu bisognu di vìdiri si è veru ca cùstanu chiossai picchì tanti di l'elementi ca putìssiru cunsintiri la produzioni biològica sunnu 'nfatti simplicimenti dispunìbili, e ci voli sulamenti usalli nta na manera curretta.